कॉस्टर मुण्जे आसप वस्तु जो आमच्या <hesitation> जमीक, टेबल, फ्रिज ओर कसल्य वस्तु समायता जेणे करून ती गरम जाऊं पावना किवा सरफेस कस्लोत हॉर्म जायना आताच्या सगळ्यां घरां यी वस्तुत जरूरीची आस। बरे बरे टायटल्स बिन पिडयार जाऊपाचि शक्त्या देवता आनी पैशे सुधा चड खर्च जायना। तसत आमचा लकडाचा समाईन सुधा वाटावता।